Fa manoloa anao eo zay ny hazo bevata la <noise> asi_a tady la ny raiky baka amin'ny akavia la ny raiy baka amin'ny akavana, la igny ro arosorosonao eo la igny zay ro manapakay ny hazo.